Arô zah ndreky efa commence niasa lôha satria anao zegny kô izy ka <hesitation> misy zavatra atao tia hanao surprise zavatra tsara indrindra fa lafo vidy be regny tianao atao tianao ho azonao nefa <noise> fiaignana zao efa sarotro mbô atao le tsotsotra zegny le azo satria igny anie <hesitation> le fanomezana avy amin'ôlo le le vokatran'ny fony fa tsy voatery hoe zavatra lafo vidy tianao ho azo nefa igny tsy zakany mbô atôvy le tsotsotra ihany fa tegna tsy zaka e.